arapua pe jaenunga vi arapua pe eyemongueta ye ajata aeka mbae seyeipe jaema se mandua arajata ko seyeipe kua terejairu jüva jae jare arajata kua se voko pïta va.